Cuando't mantonhpa tiya'p tzujtzupä ijtyaj arboles grande, puro tzutz ay, ijtyaj tzye'ta'mpä puro tzutz ay, ijtu follaje cebolla'ijnye tambien tzujtzupä, zanahoria'ijnye tambien tzujtzupä, tambien cuando nip'patä rabano je 'yay tambien tzujtzupä, tambien ijtu matita de romero tambien tzujtzupä, ijtu este mata de ruda tambien tzujtzupä, nä'ijtutät tumä mata de de canela tambien je 'yay tzujtzupä, ijtu pino este näjmampyatä juncia tambien 'yay puro tzujtzupä, y este ijtu arboles puro tzujtzupä, campo'ojmä je pasto puro tzujtzupä, cuando minpa äjtyä mente'ojmä jete tzyu tzyunyi kenpa.